اسمع إذا حاب تبدأ الرياضة، أول حاجة تحاول تحدد هدف واضح قدامك، يعني مش لازم تكون محترف من أول يوم، ابدأ بشوي شوي، وخلي كل خطوة تحس إنها بتقربك من هدفك، خلي دايما في بالك الفوايد، الرياضة مش بس على الجسم، حتى على النفس تحس براحة أكبر، وطاقتك تزيد، جرب تروح النادي، أو تخرج معي.